Temi a ni shawara kan ngu temi a bi̱ya a ya ko nge mine ko wachi yo kalmun a twanan a duwe lo so ko ngo ko ma madu yi̱re me tete ko nga mi ane chi ma madetuwe ko ngo mi gi̱gang maswedu ma dang munu, mika mi̱n chirti̱ne madu mwan tiwure? mun batuke mwan tuga mwa karakarane. Yinu temi ko ngo kikan ngu so ko ngo ne yama sweda bwanuti bwiyemiya? ko ngo mi mayadiso ko ngo keyanan suwe ti̱mu nan betedu ki̱n, yi̱nu batemi ko ya. Miyika bekuntin kenan ko bwana di̱ bwiyemiye ng sani butiye niya bwako yinu yanu shutimu ware ni chutimu ware tiwuko kanika cham me nidadu nibe lo ki̱tulekin be mi nidu chi kicha du ti bwenin mi̱ ki̱lati̱nu we. To ka ng ma sanang ngu we bwane ka ng be ki̱ni̱ chuwannge dine be ma kii swakiku na twi lo yama ki swakikung ka ng ki swakiku nge, ka a lwe nge yinu mi yika tunuwe yama lame di̱ ka ng yang lame, bemi kịladu be mi̱ dan tete temi ko nga ko wachi ko nga ko dawu mu made da wile temi shawara temi ani mine temi ko wachi ko mun ane chi mwan madetuwe komin na yadu ane shi ka mayetuwee ko mini temi wawwadu ko minu wawwadu yinu ki̱ dan ngu beyi tete ko nga kalnin mu ale makaranta so ko ngo mibadu mwa le makaranta to yinu n leti makaranta chi a kaya makaranta kambir. A ne kambi̱rwe temi kuma a ne dukan we a rigang a karan yinu ka a be lo, ko nge ye batemi ko nikin mi̱n ko lini ng mi̱n funtu bwi we makaranta so ko a nike ng ya ka femi kambi̱ru batemi ko ko ki̱ke ki̱nin kutenge kalkunung we fi̱lan a be ko ka nayi bwe bwewu ko a yikange, ka bwe a ya ma ko ka yika lobi̱ri ko ne belo kan kalchiye a yikan a du ki̱, ki̱nu kun yang, to chiri kini sin mi miyika a makaranta batemi ko n yaduwe mi a ma yire? ko ng kechi a kemi a dau kulin ng ti wandome ng ti lukemi mi ya makaranta a dau a lailaye to ma fwadu ko wulel ng ki̱late yinu ng ben swe yinu ng kub ng yika bwele yani wara timu michutimu kini tanka, kan na waratumu kịnin tanka temi ko to na ma na ngan ngu kini dukan munu ka mwa mabu na nang ngu kini dukan mune so a ne machi temi am tiyilitu a yoi ko nan manangaku ki̱ wul taiwe ko ka duk kono kui̱na newe titinitu ko n swe wen lowu ane chi ka mayewetu yinu batemi shawara a yiye yine mi̱n ng ke ko tete ko nga ma̱n ng ke yam mumung fa so fukun mumu wawwadu fukun mumu bi̱yili̱m yinu mi yinu fukun temi minmu miyo we nga nirmini naw mi yadu murenge diye yinu nan kan ma dwi̱yeng nang chi no mi̱n ki̱ nin bwesimun ti bukebu ti bwelimbu ti fwanitu A narang nge ki̱nin bukebu gi̱gang ka shara temi a niye dine yam temi a ya fwa mi̱yanagu ni kachi yam bi̱yili̱ sosai sosai dine kano ma̱m ma nwebe, no ma lambu diyu dine noka yadu kano ma le lo bi̱riye. Yini batemi ko wachi ko nga ko gi̱gang nang mwa karan nan ngu so ko ngo ko kichi no a bwa ko ng ki̱rdu ng yadu wukane fiwe ko ng swe we lo bi̱lada naye finu to nang lomi mw mạnwe diyu we lo bi̱le dine we fine yinu kimang buttubu bwesiman ngu fwanitu a lachi bwelimbu bati̱ki̱li̱n ki̱kang ngu fwanitu a naran mini kini bukebu nabwen nabwen ki̱ban wanturobe gi̱gang mạn kan ma sweyan, to kano ma nwebu yam temiye no nema ya ti̱tuchi yinu temi ko wachi ko nga ko kwedu mamabu chi lebi̱te ko to ale yinu a ko ngai mine kututu so ko ngo ko n maduwe kututu ko ki̱ kailo ko kuma ne mwa yochi ne mwa yachi ki̱n ko twaku kulin nubuwe yinu ko ngai mine ko ng dandu <hesitation> nibuwe ko nge mine nati̱m ni̱bimu ko ng badduwe amwe tuwe binu ko ng badu bwetifwani we bi̱nu ba babu konan bau nama yiduyibe ko be ma yatunuwe to nan dwiyeku manngu ma dwiyen nan ngu temi a niye wu madwi̱ya mi̱ne ngu na fukum minma ya a di̱ temi ye kana fukum bi̱lim ng wawwadum yini temi a yi ko mi̱n, mi nga ko kan ka yikadan so ko ngo ko ng kera naye mi ma̱n tiwu bwiye miye min kutulan ngu Ng yan ng kera chimi̱nti̱n ko ng riye nga? mi ng riye ko ngo ko ari ko mạn so ko ngo tikan chiwe mi tete ko nga muyi mwi nubu a ya a kera n kerate so ko ngo mi yire ko kwa kochi ko ko gi̱gan wukani ki̱ dadu we nga ti̱tinita? ko ai ka kawureni ki̱ yika ko du ko kan ngu ki fwadiyan so ko ngo ko kaneka kwiya time de to ki̱fwa a yammu ni fwadu me kan ngang ya kuni ka madu yi̱nag to yinu ka batemi ka madi yi̱ang yini batemi kini me n be ko be tukimin duru a nang tete n tumin durno ko ngo n lekuda ng da a kwanbire n tutu duru we nang, ka ma tutung ng yoti mwe kini be kwase yinu ng dwe mwe ki̱nin bekwase ng yo ba temi we yi, yino a no di̱ya batemi ki̱swaba nani to ng ki̱ya tukuritu a chir a fali ma̱n mi̱mukun a ne wukani we a lo nayemi a ya a netuwe lo a ki̱labulo yini wang a fino chirtuwe yinu kan mwan kina tuwa bwan a riyenngu miyo wenga kwambire ng yan ya batemi me tete ki̱kwalan ko nga mi temi a bwa ko temi abwano ko ngo ko n duw sesin mi nga ma duku sesine a mayire wu ki bwadu bwaye gi̱gang nga yinu ng ya bwanadu garga, mi tete garga, garga ko ngo mi temi a bwa ko a bwa nga ko ngo ko wachi ko nga ko a sele mi ngo Ko ng yan swe ba fwami fi mang yon ki̱ne ko ng yang yala ni̱bu bemi fur ko ka kwedu ka swedu ka mwa ki̱rangu yinu ni̱bu ka bedu yini beni wur furu temi yinu temi a yi̱kan ni siti bwa. Kan nga na si bwan yinu ngu nati̱bu kan ngu shi a ran ki̱ni mengu a be nga kamwe kawi bwenaye ka ni a bwa nge, chi ki̱ mwedu ka wi nan ni ki yalle nibu nibu ki wulade nan nati̱bu yinu nu fur. Ka nari furan, ni yatin kana da kuman, nubu a be murakunang ni sibwa nisi bwa ni sira chabtitu nibu ki chabadu to kan ngu chattutu a riyan ngu to yinu alam kini ee didibe to natibu ko nga temi a bwa so ko ngo gi̱gang ngu kwartamo kitunge kambi̱ru we lobi̱ri, mwa niye mu ma numbu toso min ma ma du yire to chabtu a ne lweni ko ngo mwa kunu na tan bugu chambe dine ma mumuchi kan mumunchang to yinu n yikan yinu nu nuru ng yan managang we munkun ng ya kambi̱ru ng ben tan cham, ng ni chi, ng kerachi̱min to se nayemi wu sele nge kin kini ayi ki̱maka fural kemi ki̱ tume kambi̱re ki̱yidu ki̱ chaddu kịni̱kun. To a kayami ng ti nur ma kai ti̱bu nur mi batemi a fwami ko ng dandi̱ kuli̱n nubuwe. Min nema du chịya a falang niye to nan finu yinu we a fiko yinu bekun yikan tin yikan ng lo bauchi yan mana we lo bauchi kama be nagang we kilan lo bauchi ng be ng lanlo tete ko nga? <hesitation> nayemi ko nga, yire chabtitu wa chabtitu we? to didibewu so ko ngo <hesitation> nima nanganngu we lo nemayafi nama chi̱ru ki̱ni̱n sanang. Chi̱riru sanaag, ni ki̱ kwala chabtitu kine amabu tina chaba bubu so ko ngo ke niya a nang ku nurmi̱n nu ni na to nan kambi̱ru di̱du mi̱ madunu ka aya temi a bwange a neni ki̱tami kaburuwe mi̱ takambi̱ru manmi̱mun dine teni aya ane dine kane ti̱le chiye ma kebu chunu ka madu we lomi ma kebu bwesimu chunu ka budu yinu bemi ya kambịru yinu nan bwesim mu ng be bwechi ng to min so ko nga kachin mwa ma makaranta n twaye m- makaranta batɪtikilin amma makaranta alim fukum kwamambu a limlime <hesitation> tịnamiya tinamiya chi̱tu, ka chi miya chi̱tu ta ale dure ntin beta beta yuto ba kuteng mu to yinung bimg bwemana ng mu muba chitu mu muba chitu are kama chitu yaka mwa chi mitu makaranta mwa bwese ma makaranta chikinu bwam kwesimu ariyan machimu bwan ng machimu makaranta ar- aryan ga kanobu kikan ma kwalabu gan chabtutu ma kwalabu chabtu. Ni̱n ti nayemi bayintiki̱lịn sai ne rake chabti̱ta a di nine gi̱gang ka nan wule niye ki̱bedu ko ng ti nin selubu na bwe ni kan nin sa bukam bwebulimu to kan ngu niwa nibu durwe ng timang nan chi bwe kin munwedu chutu chutu bwe a loniye ka yamwa fwadu wande ko chabtitutu a dakan mun bwele ki̱ni dukane nan ma chabtitu belokin to nibu kiya chabtite ki karu kiyi kan suwa kin to ka yachi ya ka yachi ya bubu ye bira yini, bi̱ nge nora ka yimi kanichiya layi limbilimi niba beki ni bukam ko nge yalu ko <foreing language> ka wureniya ki noradu ki ma nibu ditikin <hesitation> ni fwachimindu gịgang we chidu kashi ka nwede to na gigang new chi wele chini ni ti ng ka chi ga nwede a nwe dan din din din adubu dikine dine ka ne ti̱le chaye dun de si ki̱teleko anwe chi̱ niki fwaditu sele ki fwade ng kiyatu tamang. we lo ki̱tule dun na kitule nge taba ng ka man tilewe kulin <forieng languga> maga tilewe nge dwuyana a lobiri bwesimu ki kayadu we lobiri. beki swe bwa min lobiri da a lobiri ng are kawure yidu ki̱tadu firi ko kano nan da wile. a yimbubu keda wile, ng chi wa bide to yinu gi̱gang ng ti bwesimu gi̱gang kaya yi yame ko ko anetuwe yiko, to fiko a kayabu ni dudu ka dudu ng durkin ka ma tịyilite mwa yatinu ka mu mabwila ng ta mu Chịmwa matu nan ti mwayatinetu na chi ni fwadu kwaditu ko tim ki̱tulemu ki̱ dadi ka lima nibu kidaka yinu file naba kịtule niba twangbu twankịm niba kɪtule nibu ki̱wuluwule, naba ki tule ka ku chitu kamade ka bwe keme ko wa niba yiu keme kuwe koto naba kịtule abe koto nanfi ni̱bu beki yidu ko naba kitule ko kam nan finu dine naba kịtule naba bilimeng dine a kebu di̱kulanu amma ka niba mwe naba ki̱tule ko kwange to fiko bin dikinu a kayan kakai bin dikinu buketu, dine naba ki̱tule ka shiru kini kum ka chibe nibu ka ki̱late lonichi beka daratinu darane dine chi nan niba mwenge kano chiya mwebu niye no hena yadu. naka kitule ayiko beti twayiyuwe kati twayiya min nema dun nu naba kitule kini kwatir nan chiyayo mwaku naba kịtule. Kan ngu mwang yimbu kwama ka kera chitu dangtidangti to kun didu a yonninu kifibe kundile kifibe wire, kanan wuwule hiye ka bedafire batitiyu abe abeku kundidu ko kasi kun dilan nanfi bena yan fi̱kim kwambe wuwudi <hesitation> bi wuwudiin ba bemine niyan kambitu wu ni yadudi wurake yun ni yade dimuraken di kwambịre ni chaddu ko ka be lamdi Di murake, niyatu kambe muraketu yani buradu ni kabateni yeni ni dela tewuduwe Kwamayu yinu we nga finu yoni yayade ni mwetika di̱bwal niko fantiya yimi so ti yaduwe alebu dine yimu ng keda wile niba dau yimu ko chabtu ng ke chabtu, yimu ki̱ kaini ne mwa yoshi we lo ki̱bedu ki̱ni buni dukniwu a da yimu a yo a kaku ki̱ yaduwe mu yadu chunu ki̱ madu, to niwu wu mwaku a tan dur kune muku chabtitu we loko kono ka ya chi̱ti̱ bayintikilin, ka yoti nurkunewe ayoti ki̱wulankịwe ki chabti ka chakku ki̱ chattika chakku nan naba ki̱tule nan chi̱ niye nwe yi teki̱ne ti yi tukekịne to we nga finu nan we ki̱yadu we mureng yinu nan a finu yo naba ki̱tule yi ni̱ba mwe nge ka muku ayiko wachi tɨtuchi ko maduwe maduwe du ka yamu made ane ledu yinu ki̱ landu ki̱ni loshe chuwange didibe nubu ki̱ya ki̱fekiti ka nku niba ku chuwe to ari didibe a mwatawe to ya nibu ki̱twaya bwi manfinibu ki̱ yi mine kwaratabe yinu yo chi ka madu yiko yinu ka ma chariyu kawure ki̱ yakuko kima saritu ki̱butu twaliyu, ki̱ma saritu ku butu kwaliyu ka mwe be yari ko kusse am kawure ki̱kun fiki̱ku, kawure ki̱ fidu, kawure ki̱fidu ki̱fi kuko. To kabe fiye yinuki̱ bedu ki̱ni ware kenan ko- koli ko ware ko swagugu a lam ni sudu to yona ku ware yinu ni chudu ni chudu wudi muya ku fatimune wudi muyaku wu ki̱sidu wudi wu ki̱sidu di a sibe mun chiru mu ya kumo ya mu churtunu di wu a ma mu ya ti̱ nangangu, ka ni̱bu a yiki nagange, to niba kwara yimmu chiya kuni ki̱n to katima nangang kan nge to ari kawure beki yadu ki <hesitation> chattu chabtititu ki̱n yayatunu kenan yo sannan ngu a be ariye na ka chabtitu ki chuwan nge beni yodu weng bi̱ ne to kaniyo we nga bi̱ne yinu nayemo nau bwesim mum bu biu chattitu a be kawure a di̱mur ko kai ko tete a niya yawa chabti̱tu niko kwama mabe niko kwama mabe ka wule ki̱ma furru mwemwe koiko niya chabtu to koni kaiyu chabtituwe nina chadidanidan keye di nani manti tayandu. To nin twartabu yinu na chiru kanu ko kayamu swedu kini kande kano mukai chabtitu ki̱n nanyoni chiru kini kanu nichiru ni yika lobiriye ka niyika lobi̱riye yan muma nangang we lobi̱ri mu kete kubiti wu mwabedu bemwaman nanga a londu nanchi naba ki̱tule wedako naba ki̱tule ki̱made yinu naba ki̱tule wukini tankange ka bau bweni kanewe ki̱nibwe kawara ki̱min tịmu kanin tokimintu yanka Ka yamu to tanka, katamun be luke kayan lomo ka da bekwatila kani ti lomo ma chatti̱nu to nan da loki̱tule. Naba ki̱tule no yinu yoye ferediye a yimbu kambịre nichu kwantidaliyu nichu kwantidaliye to ari to mwanedu ko nibu ki yikan lolau kini kwandale aneni ka tammin kwandale we loki̱tule we ki̱yikan lo lonki̱n nan bwanu ya ka fekimine kwandale, ka da kumba we ware ki̱ni kwantidaliyu yinu yaka fekedu ka fekewandaleyinu ka bedi kin yinu beki fe sankal. To we sankaliyu, we kidan kan ngu sankalu ko ku yurukun to a mwe a taro to nubu ki̱febu sankale to ka a fe sankal a riye nibu kafe sankale ki̱kwadu kwabe koko mun mwa febu nibu a fe a duka mwa to ni̱bu a tanu ka kwanu ka nubu ka kwanuang, mwama di̱bi̱ntil to nan kange to ka muya kange nibu kwan a fiko a mwa kayan mun ng keni wile ko mwa febu sankal to nanke ki̱wunin ki̱teleye, yinu we a bạti̱tile a be do tim yo kin a be ba̱ti̱lle a be a do time ngu wure yinu nga nake chi niba dau sankallu niba febe kano ni̱bu ki̱ fe sankalu yi̱nang nangku ferediyan nge niba no ma ki̱tele ka fino to nubu a febu sankallu ko chini niya dwiyen ti̱tu chini fi mwemwe to nang fi ayo gi̱gang chi̱tu gi̱ ki̱ni ki̱liki̱liyetu Ng yiko naba ki̱tule a ne tikanchi̱ naba ki̱tule ng ke daku naba ki̱tule ki̱fwa ka bi̱yilim, naba ki̱tule ki̱ba ka chi ti̱yili, naba ki̱tule kanan ti̱tiilechi chi yeka fwade sai ka bi̱nubine ka kadu chiye kane kini chiye kabindu bi̱nu ko bwele ko nwemiye mi̱n newekin kono ma ya wureni ma chade? naba kịtule ka dadu ka ni ni̱wu ko nga to nan naba kịtule kan ngu nan kinanngu nan da naba kịtule wile naba kịtule wukwane ka yane a nenin chi kanin ka swale yiye kina ne ninedu ko yo nibu no ki̱made mun ya fire to nan ki̱na ki kudu niya newe ki̱ni bwe katundikin mun muni kini bwesimmu nabwene chabtitu ka ridu datu ni ane bwesim we chabtitu a ribu ani kin ki ngau kịtale ki̱n ko mini ki̱ni chabtu to munane bwe we kulitu mwan yan fire kịni kulitu mwan yan fire kamu kini chabtite a ne bwesimuwe wure ka cham minu? nan naba kitule kiyidu ko to mun munwe chiye so nani ni ki̱ni bwesime ke di̱ swankuteng mwe beka nunu bwe ma nure ka dwe mwe yaka ni batuke ka ni bunuge to nang naba ki̱tule nanchi we murchi we muretu. Naba ki̱tule a fwabu yamu a kayakayanmu ki fwaka chitili yinu ka be lam kiswinwu naba ki̱tule ka mabwiye to ka mwadu a di kura ka ratakwarang a riye to yinu ki̱ni chuwang ngu Yinu na ki swagi̱gung na twi loniyan ngu a no kwano we kwano abebe gi̱gang chi nonu <hesitation> nida da loniyetu ni kii swegi̱gung ni twi loniye kanke swagung nge ne mwa mu kanu. Ka ki̱nin swaguang kano mu mukano to, ka to a mwa twi kanu swagɪgu a ne lwemune mwaki̱lada di fatimune ka dadu ko nga ka dukole ko nga di kule so ko ngan dikul dibu ya subi kin, to salibu ng chi nanbibu ki swedu we kweru kiyu kwalati yiu <hesitation> nitin kwabiyu selibu yunu ma nga̱te banan mwa kwaltu mwaritu na chi naba ki̱tule we fatiyu. Yiyu ma mun mwaniyu nan shi naba kitule wemuretu. To ka a be a ri fane, yinu nibu ki̱ kuntu sanangu we yinu nibu ka mwedu ko di̱bin ka mwekini di̱dinde ko kelekele to ka mwe a lan kelekele nge ko chaka kabe can chaka to nin we lo bi̱le ko kwilo to yini beka lan kwito yinu mwa mwedu ko mwene ko di̱wurin to duwurindu kabe lame nang sanan ngu a be sanang to we nga fiko mwatodu mweked ko nibu ka a sanangu a mwe ki̱ridu tonan dawa lo ki̱tule kanan wuwule bine ki̱ni wuchiyengu chiside we lo ki̱tule ki̱ni kwang a ne niya ne yiyewe yeni nibu ki madu ka kwara yimiye kanan bi̱le ki̱ chir chib nibe ki siru kukkuku ki̱ya dikindun ka ki̱ledu didu kiya di̱du bi̱ne kwan du Ni̱bu a ya a muratini wu fiko ki̱ chacabtu ki̱ yaye tedu yayatedu a ne di̱kulanwe to yinu yo kawure ki̱ ki̱la loniye kawure yaki yido ko madu chi a lebutuwa selibu ki ngau nimin ki̱kure bwesim ko nga ti̱ madu chi a lebi̱tuwe ko ngo, madu kututuwe alebu turadu ni̱buwe, dituru kebwe wile nga chi̱ ki̱ hada di̱kulanu yundu niwe ki̱ni bewure ka yi mu ni kini bewure nake ki̱ fwiye di̱kulane, dine di̱kulanu bewure nan ni̱ ki̱mwede. Yinu mun ti fukun mumbu ki chiru ben munu dendu. Ka yamu chake bendu yambi kwame to ki̱ hada di̱kulanu datu to alebu ni ngau bwesim bu min ki̱kure tinang fwa chiya leletu tina kura cita leletu we nuru ti̱nang fwadu ke ya fiswe lime we lo ki̱tule dine tin ki̱tulenmu ketim dikulenem naba kitule amabu dịkulan tini saide ka naba ki̱tule ki̱ma dikalanti niye to niya mwe naba ki̱tule mwe yimu mu kudu naba ki̱tule ki chiru kini dikulan nu, to ka ni ba twaibu naba kitule naba kitule kiswetinu swe, nan chi naba kitule we muretu yinu beni ya kasantu kakanngu kan ngu battile abe nge abeninin fikumangu naba ki̱tule gi̱gang ngu ayan yanbibu niba no ki̱madu ko safimu nibu a mabu gi̱gan warewu wunin naba bunti̱ke mwa buntu naba kwama we nga mure beni ya tukeni̱yadin naba kwama we nang di̱nu Naba ki̱tule ki̱yale kwamanu kon kwama to yinu we nga fwinu yo batile be doniye, nanfi bena ya limangu har be mwa ya ti kulunu mwaku bwesim mwaku nayemu na dodu ke bwesimba na dotinu naya lobiri yana tane nama nangan ngu na ya kambi̱ru na tane ku lindu ti saniti yiyu nani natibu kulindu be na ni bwesumu ka mwa tane wando ti luke nge mu fu bwanki̱n ng ti beti kwamiyu muni bwekin nan kidan ngu lime alewe yinu kulindu abe aleten bemini, naba kitule nan da we mure. Naba kitule kasino ka yafile niba konbu naba ki̱tulewe ko naba ki̱tule nibu ki miladu mi̱ledu dine ko naba ki̱tule aba wiyilime dine yam a fiko ka ng ya lo kịtule ki̱dwemwe na mwan yim ni nii, ke nubu a si mwanu ke a nin. Nin na mabu bakku duran a nge bwana dune a kuku duru, nan ka ng ya fiko kono bwetire ni sidu siye dine keya tina ya yayo tini, mu nwedu ko mun mun be a fire? mwiko mun be nge lokitule, ko kai ka naba kitule ni wile ko kitulen ngu naba wileni ko naba ki̱tule naba wile ni. To a dadi wu nin we loki̱tule kake yikonhe a ne ti̱kanshiwe lokitule we loki̱tule we lo ki̱tile gi̱gang a lam ki̱shi wu naba ki̱tule kima bwiye. Nan tayi <hesitation> yilan ngu tayi yi̱lang bi̱nti̱tu turkubu we lo ki̱tule ki yibe yilaritu nibu ka madu min ku kine we dwiyeki man ngu bemi kukine. Chun mi kutidu ka nantile chiye mi kutinu to min ka kwedu niba yoye munwe ko to min